Chacho, quería piíl-ti un favol, peru si pueis namás... Marchu de viagi unus días i pensava que poías cudial de Danko demientras. Ya lo conocis, es mu tranquilinu, no es castigosu i ya sabis la su rutina. Ai que sacá-lu a passeal ala mañana i ala tardi, comi dos vezis a ca día i le cumpri abondu que le den muchus arrecucus. Si pueis, di-mi si mejol te lo llevu yo pala tu casa o vienis tú a buscá-lu En verdá, te lo agradecía muchíssimu. I si no pueis, lo comprendu perfetamenti, sin pobrema. Namás quería de perguntal-ti enantis de precural otras ocionis.”.